Karazagna dessert ndraiky manasy, fontsy, ery kresoly, letchie, manga, vapaza masaka, avake voangy e, de pommy de fraizy ,de kaky.